Aí que cubril los muebris i suelus colos práticus, queal escamondás las pareis, ponel cinta enos cantus, dal una manu d'emprimación si es precisu, alúu pintá-la con roíllu i brocha i p'acabijal queá-lu to espercochau.